Nu mda bee doo é bie ilo bara bee ama nor wo gbaa nu nubee gba mi sa pya nee yaa lo nu lo a gbeneka belo a͂a͂ ten ama ken m bee gba mu i kere wana dͻ dͻ nu é sor i gba nu so mda wεε dͻ ne pya nee kͻ ba yaa é bu lesi dee a borloo lo ba yaa sa εra ba ken ba ina sor ba é bip wa kͻ mε naa wεε dͻ nu ama wa nee ba kͻ mda be kue na bee yere loo kͻ nee'a doo ama εε bee dͻ nͻ'a ma sa wa yere loo ba kͻa kpe dee aa lo kee ba bueten sor nu é adoo beloo mε ma kͻ mda mdͻ wa nee ba kͻ é ken alaba baa gbi kͻ a mea do so that sor bae ina ee pi sor ba'ayaa then m a͂a͂ lo si dee ama pya nee lab nu mε su ma kͻ m dͻ wa nee alaba naa ba kͻ kͻ ken mdo doo nee lo bee a͂a͂ yaa nu ba yaa lo sor ama ken mda mdͻ wa nee doo ken baa gbi kͻ m dͻ doo wa nee ba ina ee ba egaloo wa pya nee kͻ wa ne ken ba kpe dee doo ne ken ba lee doo A͂a͂ dana bee lo sor a doo kͻ mε mda gbaa nu a kia kii si é bu lesi dee maa edoo maa e doo nee lu sa mε gbanu ba a doo kͻ mε mda na-ghe bu mda loo m sua nee nu a kii loo a͂a͂ a͂a͂ bee ue a͂a͂ tͻ kii. loo gbagba nune dͻ dͻ nu so lo sor ama balu ba yaa sor baa yara sa baa kira lo ka ale nee ban ka nee loo mda because m da bee naa ba su te ma nyo ve a doo kͻ naa bee a sia kpae ale kͻ mε. nu waa doo o sere si lo sa o nor lεεlε so that pya nee elu ba dͻ o tͻrge wa e nu alo be ke nor e sa para a doo kͻ obèè a bee kii si εrε ba ken ole abamu kpeloo gbene nyo bee kͻ a doo kͻ o bua bee loo kerakera a doo adoo nu kerakera a naa wa kͻ o sere a ba nu ken sa o buefe sab sor wεε sab ba sa o nor yere dee zii a ken lo nee bee gbi doo sa a lu taafaa ken lo nee kͻ nee kͻ a meah doo εε naa meah naghe doo'anaa wa Nyo bee woa a͂a͂ tͻ ken ole okii wεε nor batam doo kͻ sor o nor nu yibe lo nu nu o bee nora o bua bee wo'a. odoo kͻ alera sa kii si dédé sor pya nee ba alab nu ama ahi εεbu le ken ok bee a͂a͂. le pya obu tͻ kpa sor bee da o bee é a͂a͂ sia kpa kͻ nee ama εε naa dͻ nu ama mε ne'a alo εεbu e namaghe é nee nanghe olo o bee gba nanghe lo nu aya